Woodi noone jonnginirɗe, jonnginirɗe laatiiɗe potiije ɗen kadi sa'irɗi. Potiije kam en anndi noone-noone non, misaalu koosen bana potiire leydi, potiire njamndi, <hesitation> sattinirga, bolimje, kubje fuu ko loone potiije non jonngirteeɗe.